Kigu am saamu si bi wangpəi. Musamman wanpəi gin churah, ye kam bapyi kenang. In a bi ni wang pəiya ko am miok, ama pi iya wangpəi, ko am dangnga pyi byeb, am pyi wangpəi, kab kigu am pigawu wangnəi sibi kigu am yoksa hi bi kigu am saamga a təmongngəbru. <noise> ha yok yissɨm bapyi, wangpəi ha ami təmong dyaal, wangpəi ha yaar myes tɨ lak təmong man shinung shok. Wangpəi shin bi kigu bapyi a saamgawu. Bapyi ta saam wangpəi, mi yok yissɨmassa a kin wangpəi. kab kigu ga bəi pinungnga gu bim yok yissim bapyi a kin wangpəi. Ko wukyai zut bapyi məigu mi ami zatma, mi amiin man wangpəi. Kab yegu gaan bapyi a ɗangngu ga pi iya da pi gaan bapyi a yepandi ko a kin təmong, ko a saam təmong dyaal wangpai sa ami təmong dyaal. Ko a kwal, ko ayegu ma təmu ko a kin gaan pinungngoom kab kigu ma pigama, yissin bapyi aa yok'ung a yepang. kigu yaat am saam wangpəiya a təmongngətru kenang. Domin wang pəi him bi kigu kəb a təmongngət naa'ha akin təmongngətru. Lokaci, dab lokaci kəiyong yesu panggwawu, wangpəiguna mɨn maa wangka, aye kam bapyiyoomu watou church kenang ama pi iya wang pəi pang ani kin baita lami ni mi kəiti yesu pang nimkaamoom, gɨ a mi dang mi zaak'ungngoma, ani kin baitalami ni mi kəi tɨ yesu pang nim kaamom gi aa mi dang mi zaak'ung. Mɨ zaak'əi laa, mɨ zaak'əi mi yoorok mal, mi zaak'gaye laa pangngoom mi zaak'əi mi yoorokmal. Mɨ zaak'əi laah, mi zaak'əi mi yoorokmal, mi zaak'əi laah, pangngoom mi zaak'əi mi. Yoorokmal. Mɨ zaak bapyi mɨ nimguya kaumin mi gyok bonongyəi gi a mɨ dangng, gi a mi zaak bapyi mi numguya ti kaumɨn mi gyok bongnongyeya gi ami dangng, gi ami dangng. tɨnn gaumina a kn iyong nyim mi a mi gyok ngimas taak kpaba gi ami dang gi a mi dang. Bapyi kaupina a kin iyong nyin mi gyok ngimas taak kpaba, gi a mi dang gi a mi dangng min zaak'ung, gi a mi dang gi am dang mi zaak'ung gi a mi dang gi am dang mi zaak'ung Gi aa mi dangng, gi a mi dang mi zaakung, gi aa mi dangng gi aa mi dangng mi zaak'ung. Bapyi kau mina nyim- nyim mi gyok ngima taau kpaba, gi aa mi dangng gi a mi dangng mi zaak'ung. Daah gyat mi ma wangpəi daah gyat mi ma kam bapyi a kab lokaci gu mi kuk kaamomu, ko akin lokaci iyenongmal, ko akin lokaci yillangmal, ma kam bapyi akin wangpəi min kuk sonong malla, min kuk təmong dyaala. Tɨnn bi bapyi gu ti bəom mɨnu, tin bi bapyi gu tɨ takmin goiya, koonoh man iri ginat goi, konooh man kigu a bilomatru. Ko nooh mi ta əaam goiyat. Amma gyak ma zhal mi goiyosin naan hai tɨmmi n'yang mi kub gye goiya. Amma gyak ma pi gaan mi goiyosin daak yaat migi myesgira mi aa ko yami mukmina, ya ma zhall mi goiyom. Ya mi osmina wukyaigu min wukai a wu hin ma mi shibiloma, ma dok'u mi kum bogghoma mɨn shena a kab yegu ma dangngu mi she bogghoma kab yegu maa dangngu mi she bogghoma, daah yaat Mɨn a kaas gwa, mɨn wukyai bagghom, musamman mɨn a akhin-pyi, mɨn wukyai khin-pyi mɨn wukyai gung a kaasgwa, pan lag'ai komi zhaal mi goiyoom.